अगर कुच चीज को मशीन में गरम करने रखना है। तो उसको सिरफ इतना देखना है कि उसका टेम्प्रेचर हैग तो नी है ना।